Po ñaꞌa í ne te ña nakáan nko níꞌi ntakáa ne pues ñaꞌa kui nakaán porke kanuu dɨvɨ ñūꞌxɨ́kɨ ñꞌukañi ne sí nga ña kakúi nakaan porte nakɨ̄ꞌvɨ nko dɨvɨ ntākáa ne káda nakaan te ñāꞌa nchoo nuumá viꞌí ne pménu skíi nakaan tí nga í kɨ dɨvɨ kādá nte dɨ nti ko dɨvɨ nakaꞌan ña ntakáñi ne pues káda dɨvɨ kui kɨꞌvɨ ne kāda ñaꞌa kuinákɨ̄ꞌvɨ no ne puēs é kamá viꞌiné kāꞌntee dɨvɨ segūrú ci nákaꞌan ña tí nadɨ adɨ ñaꞌa kuí nakáan ngo pero te ñāꞌa ne kuinakaan nte ñāꞌa dɨ kán ne ñáꞌa nakaan nkó ne ídɨ ko kontado chaꞌ í ngo.